Za'asum sɛba ti ma mina de la yaarum, naazu'usi, <hesitation> akakaduro, dikɛ ginger, suruwisa, pirɛkɛsɛ la mam mi sɛba n bala.